Puulpäiv, tuu um nädäli esiki või-ollaq et kõgõ parõmb päiv, selle et tävveligult nädälivaihtusõ päiv, puhkõpäiv terveq päiv, ei piäq hummõn viil tüüle minemä. Ja sann, puulpääväõdagu sann. Kõgõ parõmb asi um ituu sannahkäümine iks puulpäävä.